<hesitation> Loko mavo ndrekany a <hesitation> maro loko mazava longany izy koa voalohany ndrindra a de <hesitation> tonga ansainako voalohany raha vao izy a de bonbon sakarivo satria bonbon sakarimbo a mavomavo a de le hoe vorokely mbana lôvoto koa satria sampana mavo.